Si certo anche anche le galin-e a dimostru sun afèt, ad ezempi cuandi ti t'ie porte da mangé ën po dë bechim o granaia lur a ven-u li e a curu cume d'mate e a ven-u ëncuntra a i pe e a cercu dë bëchetete anche i unge, propi përché a sun cunosi la vus dël padrun, a san cunosi cuandi t'ie porte da mangé